I like to listen to people who talk right <hesitation> you know talk something better la you listen to somebody you listen to <hesitation> preacher man <hesitation> you know I na like to listen to that I listen to news as well to be inform brother that’s ley type of people I like to listen to a journalist <hesitation> you know somebody who talk something serious matter la you will always like to listen to so that’s the people neh I like to listen to.